komið þið sæl í kvöld ræðum við við portúgalska tónlistarmanninn Salvador Sobral sem sigraði Júróvisjón árið tvö þúsund og sautján við kynnumst líka hljóðfærasmið í Brautarholti sem stendur fyrir tónleikum í Reykjanesbæ á morgun en við byrjum hér á Seltjarnarnesi hjá dönsku

Danmerkur og vinsældir hennar teygja sig vítt og breytt um og Evrópu hún heldur fyrstu tónleika sína hér á landi í langan tíma á þriðjudag á stóra sviði Þjóðleikhússins

er tónlistarmaðurinn Helgi Hrafn Jónsson sem kemur reglulega fram á tónleikum með henni við vinnum alla okkar músík hvort sem það er mín tónlist eða hennar alveg bara

frá grunni saman við skrifum rosa mikið saman

náttúrulega æfum og spilum

séum mjög heppin með það að eiga mjög auðvelt með að starfa saman tina og Helgi eru búsett á Íslandi eiga þrjú börn og flétta þannig saman tónlistar og fjölskyldulífi

náttúrulega orðið vitni að því þegar hún spilar fyrir risavaxna

kannski aðallega í Danmörku og í Þýskalandi er einhver svona önnur afstaða eða tilfinning gagnvart tónleikum á Íslandi það er alltaf eitthvað alveg spes við það að spila hérna heima og svona taugarnar taugarnar þenjast á einhvern annan hátt

spútnik heldur tónleika í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ á föstudag þar sem

á efnisskrá eru meðal annars verk eftir Haydn og það óvenjulega við tónleikana er að öll hljóðfæri kvartettsins eru frá sama

við erum búin að spila

eina tvo mánuði á þessi hljóðfæri og það var alveg einstakt tækifæri fyrir okkur að fá að gera það því það breytir svo miklu að vera með sama hljóminn í hljóðfærinu það er alveg sérstakur tónn í hljóðfærinu hans Jóns þetta er eins og þrjár systur og bróðir finnst mér

þessi hljóðfæri eru smíðuð

sem kvartett það er áherslumunur á fyrstu fiðlu og annarri fiðlu þau komu öll úr áþekkum við þau eru lökkuð öll eins og það er

að það er allt eins ferlið í

Marinó er Keflvíkingur og þegar hann útskrifaðist sem fiðlusmiður hét hann því að halda tónleika í sínum gamla heimabæ á efnisskrá er líka verk eftir hann sjálfan sem hann samdi við ljóð langafa eiginkonu sinnar frá

í Garði þá eru hljóðfærin meðal annars gerð úr timbri sem var um borð í skipinu

sem strandaði á höfnum á Reykjanesi árið átján hundruð áttatíu og eitt við köllum þetta ómur frá

þetta er náttúrulega sköpun þó að þessi hljóðfæri séu áþekk í útliti þá er

maður getur tekið við sem kemur hlið við hlið úr trénu gert nákvæmlega sömu hluti við viðinn og það hljómar þetta er eiginlega alveg ótrúlegt

portúgalski söngvarinn Salvador Sobral söng sig inn í hjörtu Evrópubúa þegar hann bar sigur úr bítum í Eurovision árið tvö þúsund og sautján sobral er nú kominn til Íslands og heldur tónleika í Eldborg annað kvöld hann leit við í stúdíó tólf í morgun og ræddi þar við Vilhelm

hann bar sigur úr

má að sjálfsögðu horfa á viðtalið við

en það er nóg annað að gerast í menningarlífinu um helgina í Þjóðleikhúsinu verður

frumsýnd og í Borgarleikhúsinu leikstýrir Kristín Jóhannesdóttir leikritinu eitur tilhugsunin

um að þarna hafi hann hvílt í tíu ár í tíu ár í þessum viðbjóði skelfilegt alveg skelfilegt á morgun opnar svo

Þórdís Aðalsteinsdóttir sýninguna óáreiðanleg vitni

á Baldursgötu heimildamynd Hrafnhildar Gunnarsdóttur um Steinu og

hófust svo í gær og standa fram á sunnudag með dagskrá meðal annars hér í Langholtskirkju þar sem

verður flutt á laugardag við verðum aftur á okkar stað á mánudag góða helgi